Puudho beel <hesitation> puuseer, con di hendu yal tin dirta hendu ko doole nu ni faa-faa di see mun. Uukiitana hendu nu ni fotta hendundu. Sunhindun ni arta nu ni nawara kala ko unno puuseer kala ko turni, nu naatina e nder mun.